Nnda̱a̱ nntjo̱ya ndoꞌ nnda̱a̱ nntseitiuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii we oo ndyee nnom quiooꞌ na cjeeñeti quiooꞌ na jnda̱ seinaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ chaꞌxjeⁿ na catsueꞌ jom mayuuꞌcheⁿ na meiiⁿ na naxuee ndoꞌ meiiⁿ natsjom jom mꞌaⁿcꞌeeñe cwii ꞌnaⁿ na mateijndeiinaꞌ jom joꞌ luaꞌ cantyja na jom ya nncwjaaⁿ jndye xeⁿ na aa malꞌueeⁿ yuu tja tyꞌoom oo aa na malꞌueeⁿ cwiicheⁿ ꞌnaⁿ sa̱a̱ jom ntyja jndyeñoomꞌm joꞌ chii meiiⁿ tquiaⁿ mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ xeⁿ na nntsꞌaacheⁿnaꞌ na nncwjeeꞌ tsꞌaⁿ na wawꞌaa jom jeꞌ tyuaaꞌcheⁿ jnda̱ majuꞌnaꞌ jndye ñoomꞌm ndoꞌ mana nlcweeⁿ mana nnaⁿnaꞌ na jom nntseixuaⁿ xeⁿ na macaⁿnaꞌ na nntseixuaⁿ joꞌ chii jom cwii quiooꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom ndoꞌ mati maluaaꞌ jeꞌ na quia na wjaⁿ jnda̱a̱ xeⁿ na jom tiqueeⁿ cwenta ꞌñeeⁿxjeⁿ na tyꞌoom na ꞌndii jom oo ljooꞌñe jnda̱a̱ sa̱a̱ jom nnom na nndyolcweeⁿꞌeⁿ na wawaⁿꞌaⁿ jom jnda̱ mantyjeⁿ nato ndoꞌ cwiicheⁿ nnom jeꞌ matsjo̱ndaꞌa mateijndeiinaꞌ jom ee ya mawjaaⁿ jndye chaꞌjom chaꞌtso ntyja yuu na tja tyꞌoom jom nnda̱a̱ nncwjeeⁿꞌeⁿ ñequio na mawjaaⁿ jndye ndoꞌ cwiicheⁿ joꞌ ee na jom wajnaⁿꞌaⁿ nato luaaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsueꞌ. Cwiicheⁿ quiooꞌ na maquia̱ⁿ cwenta ndoꞌ matseitiuya na cjeeñe ndoꞌ na ꞌnaaⁿꞌ joꞌ chaꞌxjeⁿ na quiooꞌ na quilꞌuuyâ na jndyu snom, snom jom joꞌ luaꞌ cwii quiooꞌ na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na cwilꞌana xomꞌm xeⁿ na wjaⁿ jnda̱a̱ chom nꞌoomteincwe, chom niom oo ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na jaaꞌnaꞌ na xonda̱a̱ nchuu tsꞌaⁿ ndoꞌ na wjaachuu tsꞌaⁿ joonaꞌ na tquia joꞌ chii snom jeꞌ jom wjaⁿ na maxjeⁿ tsꞌiaⁿꞌaⁿ na nnchom naⁿꞌmeiⁿꞌñe sa̱a̱ quia na chaꞌxjeⁿ na matsjo̱ya na jom mandyolcweeⁿꞌeⁿ quiawaa tyꞌoom cweꞌ ndyontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ sa̱a̱ jom jeꞌ jnda̱ mawajnaⁿꞌaⁿ nato jom cheⁿndyo̱ cheⁿndyo̱ ee juꞌ na jaaꞌ xomꞌm sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ jeꞌ xjeⁿ na jom wjaⁿ nato jnda̱ mantyjeⁿ jom ndyeꞌyu nncwjeⁿꞌeⁿ na wawꞌaa ticaⁿnaꞌ na matseityuaaꞌ tsꞌaⁿ jom oo matseijmeiⁿꞌñe tsꞌaⁿ quiawaaꞌa nlꞌuu macaⁿnaꞌ na matseijmeiⁿꞌñe tsꞌaⁿ quia na jom tileitseityuaaⁿꞌaⁿ quia jom joꞌ macameiⁿntyjeⁿꞌeⁿ ꞌndyoo nato na macwaⁿꞌjñeeⁿ ee quiooꞌ jom ꞌnaⁿmeiⁿꞌ nlꞌuu na jom xonda̱a̱ nntsꞌaⁿ na ee lqueeⁿ xjeⁿ joonaꞌ sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ jeꞌ aa na cheⁿndyo̱ cheⁿndyo̱ ndoꞌ aa na ee wjaⁿ cheⁿndyo̱ cheⁿndyo̱ ndoꞌ jom nncwjeⁿꞌeⁿ wꞌaa ndoꞌ joꞌ joꞌ jeꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jomꞌa jndo̱ tsꞌoom xotsuuñe meiiⁿ na ꞌndii tsꞌaⁿ jom meiiⁿ na tquia ljooꞌñe. Luaaꞌ cwiicheⁿ nnom na tseixmaⁿ snom na maquia̱ⁿ ja cwenta joꞌ chii luaꞌ ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ ntsjo̱ya calatiuutya̱a̱ya cantyja ꞌnaaⁿ quiooꞌmꞌaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ nꞌomyoꞌ.